गधामारे घोडामा झिक्कै झिक्कै फरक हुदो छ । जसै घोडो टुलो हुदो छ भन्या पछि गधा नानु हुदो छ, त्यसैगरी घोडाका कान छोटा हुदा छन भन्यापछि गधाका कान चाहि लामा हुदा छन्, त्यसैगरी घोडाले छटा छटा हड्टो छ उनले आफ्नो कामलाई छीट्टै पुरा गद्धदो छ भ्यापछि गधाले चाहि बिस्तारै गद्धदो छ, बिस्तारै हट्टो छ । घोडाका जसरि त्यो हटिपन सक्तैन, त्यसैगरि घोडाले जडिबुट्टि घास फलफुल खान्छ भन्यापछि गधाले घास झारपात यसायसा खानेकुराहरु पन खादो छ । झिक्कै झिक्कै कुणामा चहि गधामा रे घोडामा चाहि फरक हुदो छ । घोडा सहनशील हुदो छ तीनले मान्छेको सवारी गद्दो छ भन्यापि घोडा चाहि अली अडीक स्वभावको हुदो छ, जसै तीनले अरुले भन्याको तत्काल मान्दैन्, आफीफी जसरी गर्न्याहो आफ्नो काम त्यसरी त्यसै गद्दो छ। घोडामारे गधामा चाही मैले झीक्कै झीक्कै फरक देख्याकी छु । ती हेद्दाखेरी पन छुट्टाछुट्टै हुदाछन्, घोडाले मान्छे बोक्छ भन्यापछी गधाले चाही भारी बोक्न्या बढी गर्याको मैले धेक्याकी छु ।